Пурра худкамол шудан дар ҷаҳон душвор аст, зеро одамон ҳамеша ба дигарон ва муҳити атроф ниёз доранд. Аммо бо омӯзиш, меҳнат ва таҷриба метавонанд мустақилтар ва комилан худқаноат шаванд. Дар асл, худкамолӣ маънои тавонманд шудан аст, на комилан бе ниёз мондан ба касе.